فكرة انك تغير مشاعر الناس بالمخدرات دي ما اعتقد انها فكرة اخلاقية نهائي، لكن ما عارف وين بنرسم ال- <hesitation> خطة الاحمر، لانو ممكن تقول الحاجات البياخدوها للاكتئاب دي مثلا الادوية دي بتعمل نفس الحاجة، فانا ما بقدر احدد لك وين بترسم الخطة الأحمر بين ده أخلاقي و ده ما أخلاقي.